wutlɨmi ma tlɨnga ɗima hamba ghamatsa kan ma fa ghɨntsau balle na haɗa hɨm gyaruni naka ɗɨma taɗɨ ka na ghɨntsau yauwa.